Itém àgwó ánnóhó mié àdé á daddy àmi, étté àmi ànnó mén itém ànyé ké ánnó dé mkpébó nká, mkpégwó nté mmimi nká mkpó or mé nká ntié utóm nká inám mkpó ánabó ntómmi mi ákud nte fó ágwó k'iki, ikifórófón yák ágwó ákuk ágwó kpédé ámá fón mmé mó, ké imó ikpá inám unó so ákànádé tóyó nté átó ágwó so itém ádé ánán ámi ndé sé ndé mfin ém, itém ádé ánám ámi nkébá ké itié nké námá utóm niéhé mfáná né ágwó, niéhé mfáná né mbón sé àmi ánám utóm kéd, niéhé mfáná gé mbón sé, né mbón sé itó tó idi, ididép mkpó so nduéhé, nduéhé né mmó, émém émém né imaam imaam, ntié né mmó niéhé mfánà dómókéd mé ágwó. Itém ádé àmi nkàmá nduwém mfin ém, itém ádé ké ámi nkámá ndúwéem mfin ém, itém àdé ké ámi nkàmá nsiné né nwán ámi k'ufók, k’usén mfin ém.